Hyɛbrɛ pa ara deɛ, sɛ wo anksasa wobɛdi wo hyɛbrɛ so deɛ, fa baabi deɛ wobɛtim nanso fa baabi so deɛ, wɔntim firi sɛ Nyankopɔn ne bɔɔ yɛ baa wiase ne Ɔno so ne nim hyɛbrɛ ne nkrabea a Ɔde ama yɛ. Ɔwom sɛ aagyaa yɛ pɛ de ama yɛ sɛ yɛnyɛ deɛ yɛpɛ deɛ, sɛ yɛ hyɛbrɛ wɔ yɛ nsam so Ɔnka ho a ɔnyɛ yie nti wo ankasa wopɛ sɛ wodi wo hyɛbrɛ so a, wobɛtim aayɛ fa bi nso ɔwɔ sɛ fa deɛ aka no, wogyaa ma Ɔbɔadeɛ no. Ɔno ne bɔɔ wo. Ɔno ne nim deɛ Ɔde wo ɔɔbɛyɛ nti hyɛbrɛ deɛ, wobɛtim aadi so koraa a ɔbɛyɛ ketewaa bi. Deɛ aka no wɔ Nyame nsam na mmom ɔwɔ sɛ wo so woyɛ w’afam deɛ. Sɛdeɛ ɔyɛ a bɛka sɛ, ɔsoro boa deɛ ɔboa ne ho no, woyɛ w’afam deɛ a, Nyankopɔn ayɛ n’afam deɛ ne afei wo hyɛbrɛ no ayɛ dɛ, awie mu die ne deɛ Nyankopɔn a ɔbɔɔ wo no pɛ sɛ wobɛyɛ ne asase so no, ne woayɛ.